أعتقد اني-أنني أمشي حوالي <hesitation> سته ألف إلى عشره ألف خطوة يومياً حسب الانشطة اللي أمارسها في كاليوم. إذا حسبنا إسبوعياً ممكن بتوصل إلى حوالي اثنين واربعين ألف إلى سبعين ألف خطوة. <hesitation> بحب أمشي، المشي بحب أعتبره كمان كجزء روتيني من يومي للبقاء على صحتي نشيطة ويعزز من نشاطي.